زه د هغوی عمر ته درناوی کوم. په درناوي وایم: مهرباني وکړئ، زما ځای ته راشئ. زه پورته کېږم او ځای خالي کوم. وایم: تاسو ته کښېناستل اسانه وي، زه ځوان یم. که دوی مننه وکړي، زه وایم: دا زما خوښي ده. زه هڅه کوم چې نورو ته هم دا اخلاق وښیم. د داسې عملونو له لارې مهرباني خپریږي. بوډا کسان د درناوي وړ دي. موږ باید د ټولنې مشران درناوي وکړو.